שווענק גוט אפ די קארטאפל, מאך לעכער אין דעם ס'זאל זיך נישט עקספלאדירן בשעת ס'ווערט געקאכט, לייג עס אריין אין די אויוון, צינד אן די אויוון אויף פיר הונדערט גראד פאר בערך א שעה ביז ס'איז פיין ווייעך די קארטאפל אינעווייניג, נעם עס ארויס און לאז עס אפקילן און עס.